Ho hia paa dɛ obi benya nkaa a ͻyɛ nkaa papa. Osiandɛ, sɛ aberbiara no, w'adwen mu nkaa a ͻwͻ no yɛ nkaa a ͻyɛ nkaa bͻn, na ͻdze awerɛhow brɛ wo a, ͻhaw w'apͻwmudzen na ͻmma inntum nnyin. Ntsi aberbiara no, ͻwͻ dɛ nkaa a ͻwͻ w'adwen mu no ͻyɛ nkaa a ͻyɛ nkaa a ͻma wo enyigye. Na ekaa a, ͻhyɛ wo nkuran dɛ ebͻkͻ do wͻ abrabͻ mu na asetsena mu, ama wo mpontu ͻaba daakye.